Ju̱ju̱n, óra̱a̱, e̱ste̱e̱, mbáa xa̱bo̱ tsíí babaa o najáñuu, tsúꞌkho̱ gíꞌmaa mi̱khu̱u̱ khaa mbáa mba̱xtá tsí nuxi̱i̱ꞌ, tsí núkú váxi̱i̱, xóó taꞌne tsígaꞌ, porque mbayáa xu̱u̱ꞌ xa̱bo̱ tsúꞌkho̱, o najáñuu̱ mbo̱ꞌ, mi̱khui̱i̱ yaꞌduun, yaꞌduun rí miꞌxá, yaꞌdiin mba̱xtá ma̱ga̱a̱n, aske jndo ma̱xíkhui̱i̱ xuwi, pero ma̱ga̱a̱n yaꞌduun, mbayáa̱ xu̱u̱ꞌ. Xúꞌkho̱ má mangaa gúwan mangaa, gúwan rí xíndí, ixí me̱ꞌno̱ inuu ná ríí ajwa̱nꞌ rí ñajwúun, molino. Ikhín a̱ꞌkho̱ me̱ꞌno̱ ixí, <noise> baba kunundu, jngóo ído̱ rí mi̱ga̱ gúwan rá. Xí váxe̱, váá, ndóo ndáxe̱ naꞌga̱-nagaꞌá ne̱ rá, o váxe̱ niꞌga̱ ixúu ne̱, ndo̱ó ma̱ga̱a̱, ma̱gata̱a inuu ne̱ ma̱ga̱a̱n, mbayáa̱ xu̱u̱ꞌ mangaa. Ixí xíndíꞌ ma̱ꞌ-mi̱ꞌno̱ <noise> ríí ma̱ga̱a̱n, me̱ꞌno̱ waba kunundo ne̱, ma̱ga̱a̱n gúwan xa̱bo̱ tsí najáñuu, xa̱bo̱ tsí níꞌngo̱o̱, mbayáa xu̱u̱ꞌ.